Ny fahatserovategna agnamiko da fahatongava say fahatongava say amy ny raha tsy nety natao taloa tagny ohatsy ho nisy raha natoanao taloa tagny da tsy tonga say amy zay anao mahatsiaro tegna manao ny tsy mety da mahatsiaro tegna anao zay